Dela gastronomía italiana pos creu que quasi que a tous se mos vien la pasta i la pizza, no es? Alogu tamién comin risottus i carni comu en tol mundu peru lo que se vien ala cabeça es lo de la pasta i la pizza, que me da qu'es la comía más corrienti ogañu en toa Uropa i enos Estaus Uníus, desquitandu quiciás las aburguesas.